Wai, dini kɔ'ɔm dɛna la naana. Hu mi ti, bunɔ, technology ti sɛla woo hu wan nyaŋɛ gulesɛ biŋɛ. Hu san bun ka tana gulesa, hu wa nyaŋɛ recordi iŋɛ fu phone puan biŋɛ. Gee la san gee mam n ta gulesa wa la sɛla ti mama wan nyaŋɛ iŋɛ baŋɛ ŋmareka woo mam usiri n lagefɔ se'em koo n expenses de la sɛla woo see ti n gulesɛ biŋɛ. N wan nyaŋɛ tara notepad koo n ta'am tari notepad on n phone puan. Ŋmarega san ki ti n ɛɛra n baŋɛ mam da sɛla la sɛla, mam use lagefɔ la iŋɛ sɛla la sɛla. Ti n nyaa kiŋɛ n dairy la puan koo <hesitation> notepad la puan nyaa kiŋɛ la dikɛ sɛla woo. Hu wan nyɛ sɛla woo naana.